Tair rum jamdi, koka ta koni, to bi jo yine adoka ta kovan kon jamdi, beroga beroga no, yoga ta nunun taata, yoga ta nunun taata. Haata ascendi tadum didi.